කුස පිරෙන <hesitation> ඒ වගේම තෘප්තියකුත් ලැබෙන <hesitation> සලාදයක් අපිට ගෙදරදීම හදා ගන්න වුණොත් <hesitation> ඇත්තටම අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන්. ප්‍රෝටීන් <hesitation> ඒ වගේම විටමින් ඒ වගේම <hesitation> අපේ ශරීරයට හිතකර <hesitation> මේදය අඩංගු ද්‍රව්‍ය. ඒකට අපිට ගන්න පුලුවන් එළවළු වර්ග <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> වට්ටක්කා <hesitation> පිපිඤ්ඤා <hesitation> තක්කාලි <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> කැරට් <hesitation> වගේ එළවලු අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අමු පතෝල වගේ එළවලු වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට හොඳට ළූනු අමු මිරිස් <hesitation> කපල දාලා මේ සලාදය ගොඩක් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එළවළු වලින් බඩ පිරෙනවා වගේම <hesitation> ඒකෙන් ලොකු <hesitation> විටමින් ප්‍රමාණයකුත් <hesitation> අපේ ආහාර වේලට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ එළවළු වලට අමතරව <hesitation> අපේ ප්රෝටීන් අවශ්යතාවය සපුරා ගන්න නම් <hesitation> අපිට මේ සලාදෙට ගොඩක්ම දාන්න පුළුවන් දේවල් තමයි <hesitation> තම්බපු බිත්තර <hesitation> ඒ වගේම තම්බපු කුකුල් මස් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> තම්බපු මාළු <hesitation> වුණත් අපිට මේ සලාදයට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට <hesitation> මේ අහාර වේලෙන් <hesitation> අපේ බඩ පිරෙනවා වගේම <hesitation> අපිට ලොකු තෘප්තියකුත් ලැබෙනවා. සමහර වෙලේට එළවලු විතරක් මදි නිසා <hesitation> මස් මාළුත් දාගන්න එක <hesitation> වඩාත් හොඳයි. <hesitation>